Enpie bie creh leh ennu pieleh ari kieh biekiluk ikie wubiekilunku ari bie bie core gonn oru omiel shie-shieh opie ighienu endieh ari k shieh-shieh, endieh ariwuie ayeh ko iyuleh iyu ari olam oyleieh, olam oleh-leh endieh ori leh wukin anu opie, oyleh olam orolyieh ari oririeleh bie opie oma oyule olem bieiylieh okie bukim amu irieh leh iki wuo oyur leh oninu